Ñy fomba hañazaran-teña ñy vatan-teña aminy ñy raha mahazats: -Mila atao nteña reheñy isan'andro, isan-dera, isa-minity. -Mila hay nteña raheñy, voa fehy nteña soa mba tsy hanahira anteña. -Atao nteña ñy hirazany ñy vata nteña aminy ñy raha teany ñy vata nteña ho zar'iñe, folahy ñy vata.